<hesitation> Raha le a- le antony mampisy le m- marokoroko amin'ny vola, vola vy io an, amizay zany mora alen'ilay olona alaka ananjy satria raha ohatra hoe sisy an'iny izy an de mety sarotra aminanjy alaka anle vola satria mety malama de mibolisatra amin'ny tagnany foagna.